ما أكثر شيء رومانسي رأيته على الإطلاق؟ أكثر شي رومانسي شفته كان يوم رجال يجيب ورد لزوجته بالمستشفى كان وجهها مليان فرح رغم إنها مريضة، وكانوا يمسكون يدين بعضهم بكل حب هاللحظة خلتني أشوف كيف الحب الحقيقي يستمر مهما مرت الأيام